لوكان نكون طاهي و نلتحق بمسابقة طهي، الطبق اللي نقدمو هو الكسكسي او الكسكس او الطعام، علابالي بلي يفوز خاطر جاب جوائز بزاف على المستوى المحلي و على المستوى العالمي.